Li suttabicchieri servunu principalmenti pi pruteggiri lu supra di lu tavulu (o di l’autri mobili) da lu caluri e da li stizzi ca ponnu nesciri da lu bicchieri. Sunnu, cioè, ‘n postu unni appujari li bicchieri evitannu ca lu tavulu s’allurdia pi culpa di vippiti caudi o friddi.